Singapur jaeko mopeti tëtäguasu jeta yae guinoi eh cultura reta mbae kuape jete oiko vaeae jaeramiñovi guinoi reta, influencia asiatico jare europea kuape oime irundi ñee imiari reta mbae jaeko jokope oi china ñee, malaskin jare india jaremiño bi euro asiatiko jei reta suipe vae kuae teta jaeñomai jae reta oyapo yasi pigui jare oreti pe mopiti arete año piau pegua, jaeramiñovi guinoi reta jokuae taisan jeiva mopeti eh arakae jae reta jeko ouma oiko jokope jae reta oyapo voto jaema mopeti arco acero pegua jae reta opoko oikutu clavo jare ganchoreno, jukurai jae reta onbuete kuae <hesitation> arete jaeramiño bi tenbiu reta jeta yae jae reta ome ombogaru reta china jare tamil kuae reta oiko jaeko